आमतौर पर लोग एक बार में आवश्यक सामान जैसे कि सब्ज़ियाँ, फल, दूध, अनाज, मसाले और अन्य दैनिक आवश्यकताएँ खरीदते। वहाँ एक व्यक्ति के जरुरतों पर निर्भर करतौ ह लेकिन एक सामान खरीदारी मा पाँच से पन्द्रह आइटम हो सके। आपके खरीदारी पार्टनर के बारे मा से अधिक विस्तार से जानता हूँ।